<hesitation> ersaꞌayonono uriꞌnaknald, x̱opbeo urakraꞌld x̱opbeoꞌ urakraldaꞌa laꞌchorob duu loktubr reguitegalg octubr, noviembre, diciembr, iner febrer, march chiriogaldad, laꞌ chi ba wsoro tiempkinaꞌ naꞌ tiempo naldaꞌa ya'bzolo galꞌdaꞌchaꞌa duu lo mars, lo abril, lo may, lo junio, lo jul, lo agost, lo septiembre, lo octubr laꞌclim mayakallakaꞌ lo octubr yagala yaglbid chupten primero de noviembre loch fin fin ̱xc̱he len octubre yelogale zlogaldad eskchirara xten yetgoꞌl bara' xteket gunlixiꞌ todosantos pues. <noise>